Saanii ak inin taimuan ijeem. woni isaanai periodic vibration yedeni, ama musculata yedeni woni suunti isaabai. duum frequency isanii barum tokotu ijet. akasiit duum woni sun hiijema, wonin sun hinmara kila duum kila time akas duum taimin ijeemai, taimun duum iri muru dandee